Oire aio avi aio avi oavia aiopa veira vo katai voki vi atoia aue kakau ora arua taivii, eva vi vosa evaisi raga aio rivere kaukau isi ari viapau oiso vearo pie vira kovuto sovo parivere o, <noise> ora ari kasii parivere vosa vasi raga aio ri. Ari eva reivii orea aiopaveira vo katai vokivia, kaukau isi ora aruatai vii. Oavia aio avere, evavi raga oa aue vearo kekepie vere, aueita vearo pie vira roko raga paivere vo okoee. Ari vosa katai araga aio rivere, ari viapau oiso vearo pievira ora sovopau vere voita eake kovoro viita purapaora, earita vi pokapoka raga pauera, ari vosa eisi varei vi rutu aio rivere ra vearo pie vira raga varaua sovo pari vere. Uvare eva reita aue vearopie kekepie vere vo vosa aio ri vere. Viapau oiso ra osi vuavu vai pei pa rivere ari, aioa via ita evva. Ari vosa oavi vu toupaive, eake viita, va aue vakoreva vii o opoo isivi ari evai via vearoa, vearo pie vira rutu eva aio rivere evo voki via, vosa eisi vo aio rovi ta toupai vere ra vearopie vira aioa avao voipere. <hesitation> <noise>